Aga hioko'i oiraarei oo'ore bo kato'oo bo rasu, bisio bo kato'ooarei aru ato'atoea bo rasu'oo araisi. Bisio aru oo'ore atoatobaa bo araisi bo rasu'oo. A bisiea bisio bira bisio o girisipitee'uiaa araisi rasu bira bo ohita ririibohara sa o uriiribouba o pa'ariboo tue'itau hioko'i auriribaa oo'ore ohita'ihara. O si'i- haaupa bo uribuu, biraa bira posibohara bira posibaa kai aga posibohara sosopereaae bo uo'uoraba. Tu'uoaroha ii'aa a- a ageribaa ageaboharaa borii bouhiarei ko'i sa, oo ba'ariabaa aarei huku'oeha bai paip tu teri minits hiko'i iibaa uaa abisiea hioko'i bisio a opuruuia a korosobohara a o puruuia hioko'i oirau uruu'o- haa'uerii bisio ha karaepuhe bouhi areha. Ha oo'ore bouhi au uruu'o'uihara bisio itokopapita suari'oeaa bouhi sa o sikariibo boorire sa hakahaka'oe. Tu'uaroha ii'oo bisio a heoribaa hioko'i bira tahabaa boorire pereteaae, siga ai'obaa hioko'i famili bo okuu piro ai'obaa. Ori ii'oo uta'aha bo ato'ato'oo oiraarei oo'ore araisi.